Tereq! Mul om sääne probleem, et <hesitation> mul olõ-iq joba mitu päivä vesi olnuq. Ja tuu om väega rassõ olnuq mu jaos. Ma olõ pidänüq naabrilt küsümä.